<hesitation> Arakaraka fitaovana ampelantanantegna zegny fô, afaka antegna zegny <hesitation> na mampiasa lamba <hesitation> lamba igny zegny hamafantegna aganjy na igny zegny no ahofahofantegna aminanjy akeo de afaka mady fogna izy amzay fotoagna zay.